जर्मनी में तो कही हज भाई वहाँ तो आम गययों। नहीं नहीं मैं कहा वहाँ को खानो के बारे मैं भी मालूमीन नहीं कही होगी। जर्मनी को खानो पर एत्रो पत्तो छे मैं कहा कि वहाँ पे कही ब्रेड ब्रेड वहाँ पे ब्रेड बहुत प्रचीलित रहे। जी वहाँ पे गार्लीक ब्रेड न असी चीजन बहुत खाई जावेज। पिजा, बर्गर असी चीजन लोग बाग वहाँ पे बहुत खावेज कही छेम, आप सोझ रहेज। अपन अप कही कही सकाँज लोग बाग असार खाया करेज अपन न देखियो ने जर्मनी कही केला वहेज अपन त आज तक गया भी नहीं।